וויזוי מ'קען <hesitation> וויזוי מ'פלאנירט אויס א טריפ צו פארן- ארומצופארן. מ'קוקט אויף די מאפע וואו די פלעצער מ'וויל גיין איז און מ'צייכנט אראפ אין די רייע צו וואו מ'וואל ארוצפארן, מ'קוקט אויף די פלעצער נעבן דעם וואו מ'קען שלאפן און עסן, און מ'מאכט זיכער מ'האט אלעס וואס מ'דארף צו קענען ארומפארן.